Efiku lotete itandilidimbwa nee vali monghalamwenyo yange okwali handidi kowambo efiku lange lotete okuuya ko windhoek paife oshinano shokudja keumbo toyi kopate ndishi oshile haikwata nee okalefa handii nee koshikango ngeno ndi ame ndiditeme nee nduuye ko windhoek mboli oshinano shakaninga neeshile ndakalata nee eshi ndakafika po bus poshikango otakutiwa aaye obus ei mutu ngenge oili popepi mutu opondangwa ohoo ondatameka nee okukwena kutya vamenoonye shoo osho oshikando shange shotete paife ohandiiko ngahelipi aaye ndakala ngoo nee ndili opo handeelaela handiti pamwe handi litupo imwe opo ngoo tulipo nee twakalapo shashi ondakala ndili povaameni vomaliko ovo haatonatele ee bus nduude otaalombwelenge tavati ohh obus yoye oyaaluka ame ohh yaaluka ngahelipi aaye o- o- o omushingi okwadimbwapo ongodi yaye yopeke yee itadulu nee okuya mondjila eheina shaashi Keshe shimwe ohashidulu okukufa ombinga pamwe tekihanga moiponga okwa pumbwa ngoo okukala hakwatafana novanhu ame oo paife hatuya tukemupule ngenge omuna onele eshi nee vayapo aaye omuna onele neuye ashike alonde eewa ame handahafa nee nokuli ehafo lambishi meumbo mwatomwa twalonda tweya nee kovenduka eshi ngoo tweya nee po monte cristo opo shaashi nee keumbo nghishiko ndishi ondina nee okudenga ongodi ndiilwepo eengodi dokeumbo okwali nee dadima nokuhangapo omushamane umwe mbela okwamona ngoo kutya ondilipo hailengaalenga yee otapaulange menoove owayuka peni hano aaye ondayuka po wambo location po wambo location koolye ame handi mulombwele okwati aaye omunhu oo omushinda shange oo londa ndikutwale keumbo noku futa inandifuta vali tatwalange keumbo nokuli okwafa alandelelenge nouleke mbela ile okwalandelange ou chips po monte cristo opo hano efiku oolo tatwalange nee meumbo okwali ndahafa neenghono loo olo efiku ndiwete kutya olo efiku ita ndidimbwa monghalamwenyo yange shaashi ngee omunhu okwali washaalapo ko bus ndee tayii ndee twaluka Ta taaluka medina longodi yaye ei adimbwapo otashi kuulike ngoo kutya kalunga efiku oolo okwali kombinga yoye oye ngoo ali eli koluuli soo olo efiku ita ndidimbwa lela lela olo